ما اعتقد ان الكلاب ودية. لانها في سلالات عنيفة جدا. وهي تكون هجين بين نوعين من الكلاب. او كلب مع ذئب فمو كل الكلاب ودية ونقدر نأمن لها، في انواع تعض حتى صاحبها وهذي الانواع ممنوعة دوليا ما يقدرون يسافرون او يصعدون الطائرات حتى